Kan faddaloni fi alga waqit kafi hadi akher walla alga mal kafi hadi akher da, bashil almal alkafi bas akher, finshan alyom kan indak mal kafi da asshuqulal waqit tigdar tisawwa filwaqid daka da tigdar tisawwabel mal kula, kulli shai al waqit bisawwii lek da almaal kula bikdar bisawwi lek, tigdar tishira bel maal shan kedal mal biqda lai hawiji chat haw ana gaid fil bet bas.